Poat e kame puguna in pi, <hesitation> hare nin numa nimat e nehin on. Emen tse na, mei totot haban sin puguana na ka na siek o <hesitation> hetaguh tin numa to numa nimat ke tuan taguh diena. <hesitation> Tenit, na neen roi na para ka on, hahakap nin kain tin nget tse kero puno roi eno, tse nget punomo tuo teno. <hesitation> Nikei re takun on, na neen roi. Pot oku nomo tse hahetun nomao to tong beno, <hesitation> gom nomo hahetun ya to tong, poat e hetun not nonuh, pot mao tin nget, hagonah nin- in pi teno. Nget, sahapan magah on. <hesitation> Nikei re sone kame nit. Ti nipan aobot, kao- kao katuun kame din kainkain roi, saha roi terun ke nate dirun. Kato mendie run na- na nget. Para haban kuru on o roi ke yus dia, tse <hesitation> Hamagah mendia na- na nget tenit ke nget dih. Nget in binit, tsi in pi as i manas not, kapea, saha kain pi, kame nin na kainkain roi. Tsi nget oku tsi kekerek <hesitation> kame na nitsi neen nuh. <hesitation> Nget na kapea mes tsi pi in nome kuru ke hate nomo kamit haome on, kame nomo mes mo roi okot uh ke, kato mendibao youh. Yure rang sin puri re, mea mangin puo no man, nit tenit not, nit e kame nit na roi tenit tuan hakap nin na nget, poat enit kame nit eyouh. Nono hakap init, e kui on ai haman dinit. Mea tuan siek punit naka, nit e tuan oria tin nika haobot.